أكبر حيوان لاقيته هو <hesitation> الخنزير. يعني عنا كي تمشي لتبرقة عنا الجبال، الجبال هاذيك <hesitation> فيها خنازير، أنا ريت مرة ماشية لتبرقة مع أصحابي، ريت خنزير كبير، ولونو إحنا معتادين نشوفو، الخنزير لونو أبيض والا لونو روز هذا -لون- لونه <hesitation> أكحل هكا عاتي على سمار أول مرة نشوفو.